Sen na ka nyo nating papara rou tsunia nyo nating komainy vigau fisen mirou fo friends tsoyo nyo nating sisio rou buk a tabos. Buk a tabos kaminon fakinai ka, tsue rom tan puputa ge tsue rom ta <hesitation> puan tan mes ge tsue non tan ka komainy rev rom ya patsun puputa tovei, ai tsun buk a tabos nating tsue farof non ta ka. Sen na ka nyo nating sisio of rori tan buk a tabos nating faparits non mes, nating manats non toto tan mes ai te tsuktsuk farof pan a rof ai mas na non tsunia. Mes nainy ai mas kat farot non tan toto tsunia ge ai mas kakoun farot non toto tsunia tan nainy ten tsunaun tabin mi non. Taim seu a ka ruak non tau toto tsiau, nyo na fatabin tsun rou tan buk a tabos ai te fakouts ma nyo. Nainy nyo sab rou patang ge sen a birua tan puan tsanyo ge na toto tsonyo nyo na fatabin rou tan buk a tabos nyo te gosias ai faparits non faman tsonyo ge toto tsonyo nainy gian ro nyo tan toto tsonyo.